Lanu bahasa na boma nanaan sona bigos boema lanu seni no teater yang klasik boema lanu tradisi ini Natal no Paskah.